כ'קען זיין זייער זייער גוט שווימען, כ'האב גענומען די טיעפע וואסער טעסט האב איך גענומען ווען איך בין געווען פיר יאר, <hesitation> אבער אויב איך וואלט געקענט בלייבן אויבן ווען ס'איז דא א שטורעם? <hesitation> איז א אנדערע זאך ווייל, מען דארף קענען מיטגיין מיט די כוואליעס, מ'דארף קענען אזויווי סורפ'ן, איך ווייס נישט ווי גוט איך קען דאס טוהן